Rainbow ni satta rong tongo amo rok wnkha kwchak komla kormo kwkhrang neel indigo tei beguni rong. Kwchak rong ni khum khe gulab tei o khum hamjagma no funugo. Komla rong ni khum khe marigold khum tei kormo rong ni khum khe surjomukhi. Kwkhrang rong ni khum khe kwkhrang zinnias tei neel rong ni khum khe blubell khum. Indigo rong ni khum khe iris khum tei o khum khe belai motoma bagwui sinijak. O khum rok baade bo teibo kwbangma khum tongo rainbow ni rong no milirwui hayung o manthogo.